معرفش هي تسمى مهارة ولا لأ ، لكن كان نفسي يبقى عندي <hesitation> المهارة الجراحية ، كان نفسي نوعا ما إن أنا أكون جراحة ، بحب <hesitation> مهنة الطب و <hesitation> بحب جسم الإنسان وتشريحه ف كان نفسي يبقى عندي المهارة دي إن أنا أكون بعرف أشرح وأكون بعرف أعمل عمليات جراحية